اتييب <hesitation> غلاف مخصص حق الهدايا تحط علبة الهدية داخل وبعدين تبتدي تلف الغلاف عليها من فوق وتحت يعني كل الجهات الين ما تصير كلها متغلفة